די חיה וואס איז די מערסטע אקטיוו ביינאכט זענען די וועילס, און די פרויען וואלף, און וואס זיי טוען איז דעמאלטס איז זיי קענען טרעפן אסאך עסן און ס'אויך גרינגער פאר זיי צו כאפן אנדערע חיות.